तू माकात किद्याक विचारित असई सगळा? मी तुका एकदा सांगला मुगो कि मका काय येतुरला खबर न्हा मनन। तू तुज्या एक्झामिक सारीके स्टडी करुंग जायी असलई। तू किद्याक आलस केलई आणि आता मका यों सांगतई ता काय काय मका किद्याक तू विचारतई सगळा। मी काय कोण टीचर असई जा सगळा मका खबर असतली। एक तार मी तुका हजार फौती सांगन आथखलई तारी तू मजारात किद्याक घालतई।